Swrwngmung wngkha jesa dophanikok. Abo borok khoroksa khoroksano skills swnamna bagwi tei uansukna bagwi chubachu khlaio. Kaham khe porinani borokrok rang rini bagwi technologyni bagwi tei dophani borokrokni thani rang ri wngwi thango. Swkangni swrwngmungbo kwrwngma tonngmung tei saimanani no saimanwui tei tongmung no kwma rwkha. Bo borokrokno sakni hamya raida chayatwi tongmung tei rang rini bagwi swnamwui tongwui manna bagwi chubachu khlaio. School o nangma manwui rok phunigwui jephru khe kok kubui samung tangma tei samung tangnai borok rok no swnam laio. Tabukni jorao swrwngmung wngkha kwtal wngmani tei jwngjal kaham khlainani bagwi chabi dopharokno thwngmungni thani chubachu khlaio. Swngmung kwrwi khe swkang thángnai tei kwrwi wngnai. Swngmungni bisingo investment khlai bisingtwi langmani kaham kaham wngui tei kwrak bichar dophani swnamnai.